Haala fina to lesdi sri lanka ɗo kujje komi numtata kanjum woni ko ɓe mbiyata Atam Dinam ɗo kam kala fina tawa ɗo e hokki kujeeji bana nangtaare nangtaare e e jogaki hoore mum e ɗum hokka ɗum daraja